أفضل الذهاب في رحلة مع شريكتي أوزوجتي وأولادي طبعا لان الذهاب مع العائلة له ذوق خاص و يعتبر ترسيخ و تقوية للعلاقة التي تجمعك مع زوجتك و اولادك و يبقى يعني في الذكريات التي قضيتموها معا و يقوي علاقتكم في المستقبل و هذا لا يعني بان الخروج مع الأصدقاء سيء، لكن الخروج مع الزوجة و الأولاد يبقى له ذوق خاص و له متعة خاصة، خاصة تكتشف أمور مع زوجتك وتعلمهم لأولادك.